Karazana mofomamy fantako ndraika: <hesitation> ka raha ny hoe: gateaux a, <hesitation> mofo be a, de mofo bota a, <hesitation> briôsy a, mofo atody a, <hesitation> mofo akondro a, de <hesitation> mofo gasy a, de godrogodro.